Number kudheni tokk tunen dhib yethee number ishii dhadhani gargar fudhenumuu maan ishin aban tokk jaaa fudhetha kuuun shab fudhetha dhub number dhandheni idhuuthi gargar khokolenum numboleee akhanati dhub number tunen number jabdhu hamtua ishin dhandheni khokholeni gargar hinfudhenu number thun number akasithii dhub numboleee akhan thunen dhadhen akas hinmidhasenu dhub number tun number dhib yethe idhuuthi dhagariftu